Á bëros adaŋ boká anţíij náfá leegi. Pasëk <hesitation> imul joonú kanjúsëran. Bañaan ne bujá pël pënjúsi. Á leegi, ay bëros cëlink ná pat joon bëroŋ bañaan ndëënjúsëran joonëroŋ umpe pëënjënţan irúmaj. Aŋal ko kásacara dí wumetari irúmaj ey isacësi koo umëëţun.